Italianean sagale ishin nyathu birria pizza pizza inamaaa birri nyathaa paster nyatheni veltina oltanato yedheni brakylo yedheni meat boat with souce gelato teraa misuu teramissum hoteli ghughurdha kasith dhabeni gelatosinen fruitin akhan woth nyatheni meat boll sunen anin tomato sauce iyo akaa pilipili faaan wolkasdhereni nyathen